ଆଈରୀଶ ସଂସ୍କୃତି, ଆଈରୀଶ ସଂସ୍କୃତି ଏଖିର ସଂଗୀତ ନୁତ୍ଯା ଏବଂ ଉସ୍ଵବ ପରବୋ ଦ୍ଵାରା ଖାତ୍ଯା। ସେନ୍ଟ <hesitation> ପେଟ୍ରୀକ୍ସ ଦେଖ, ଏଖିର ଏକ ମୁହତ୍ତ ପୁନ୍ଯ ଉସ୍ଵବ। ଆଈରୀଶ ଲୋଗ କୋ ମାନେ ଆତିତ୍ଯା ପତୀ ବୋହୁତ ପତୀ ଥୀ ପଡାଯାନ ଅଧନ୍ତୀ।